أكتر معتقد نفسي أعلمه لكل الناس الصراحة أو الناس اللي حواليه هوه قيمة الإنسان أو قيمة النفس البشرية، إن أنا مأذيهوش وأحافظ على مشاعره وأحفظله مكانته والأهم من دا كله إن أنا أحسسه بقيمته عشان الإنسان لما أما يحس بقيمته كإنسان بيطلع أحسن ما عنده.